भई अपन जाना सुपर मार्केट असी जाग रेवे जा अपने जरूरत की हर। एक चीज माल्जा हर एक चीज की अत्री वैरायटियां मिल जावे जीकी कोई हद ही नी रेवे। माना की अपन हे मंजन ही लेवा चालनी तो मंजन भी अत्री तरह की मल जा। इक दश से लगार बीस तक प्रकार रेवे। जद मु जव तो में तो मारे मारे काम की चीजा लानी रेवे माना की मु आज गयो। मार काने सब्जी बनाबा काने लून मर्चा लानी तो मु अतरा ही लेर आव क्योंकि की ऊ असा की जगे रेवे जा अपन जत्री ज्यादा चीजा देखा हूअपन हे उतरी ज्यादा चीजा लेभा की आगी। जत्री जरूरत है तो उत्तरी ले लो और बात खत्म। यह ज्यादा लेंगा तो या तो खराब होगी या फालतो का रिप्या लागेगा इससे बढ़िया तो यह रेवे कि आपन जत्री ज्यादा जरूरत हे। उत्तरी ज्यादा जरूरत है उत्तरी ज्यादा ले लो और बात खत्म हमारे के बाद वही है। उत्तरी ज्यादा ले लो और बात खत्म मारो खेबो तो यो ही है।